N'y ordinateur dia managna zavatra mandrafitra azy, ahitana clavier, ahitana écran, <hesitation> ahitana souris koa ary managna logiciel mampiavaka azy koa ny ordinateur, ordinateur zany tokony ahitano zavatra maromaro karaha araka voalaza teo satria zegny ny maha ordinateur ny ordinateur araika raha ohatra hoe tsisy clavier, tsisy souris, tsisy écran de lasa hoe tsy complet élément ny ordinateur-ordinateur anaky reka satria indraindray ny disque dur koa mbola ilaina amin'ny ordinateur araika.